Ngam kare na ngam gena sema gohu, gohu gena ngom na ngam toma tidore nena, gohu gena ngom toma tidore nena garaki ena sorai bolo ua ngone oyo daso se koi ge ena saki foloi.